Chista è facili! lu cric si trova dintra lu còfanu di li màchini. Si unu avissi a bucari un cupirtuni allura nu avi a fari autru chi rapiri lu còfanu e pigghiari lu cric. lu nfila sutta nta na pusizioni stabilità e cu la forza meccanica, facennu forza ncapu la manigghia, la machina si sulleva che è na biddizza.